Автобус бо зиндагии ҳаррӯза ва ҳаракати ҷамъиятӣ алоқаманд аст. Ман онро бо субҳҳои сершитоб, мактаб ё донишгоҳ ва гуфтугӯ бо мусофирони гуногун пайванд медиҳам. Баъзан мусофирати дароз дар автобус боиси фикрронӣ ва мулоҳиза мешавад. Ба назари ман, автобус рамзи ҳаракат ва пайвастагии байни одамон аст.